لو هختار انه يكون بامكاني اني اثبت عمر معين هيكون عمر التلاتين. عشان هيكون عندي خليط ما بين النشاط والخبرة والقوة والصحة، وهتكون عندي خيارات كتيرة جدا، وفي نفس الوقت عندي حرية القرار انه انا اخد قراراتي بنفسي، وانه اعتمد على نفسي من غير ما ارجع لحد.